हमनी ओरी के बजार आ गाउँमे बहुत किसिमके फलसब भि मिलैसै जैसेकि रूनी, आम, आनार, केरजान, सुन्ताला, हरियरका अंगुर, करियाका अंगुर, सटोबेरी, सेउ, बैर, खजुर, लालमी, डराएगन फुरूट, पपिता, चुकुनदर, तुत